तनाव के कम करे खातेर आप भमन सरीर और मानसिक। रूप से स्वस्थ रहे के होके चाहेचे एकरला हमें उपाय कर। सके ची जैसे कि सारीरिक बियाम, स्वस्थ आहार, नींद। समय प्रबंधन, समाजिक संपर्क, ध्यान, तरात्मक सूच। परेवरन तनाव पुरु परस्थिति में से बचे एवं स्वस्थ समीतिक। कठिनों से बचे आव पदार्थों का सेवन न करे इहे सब करके। हम इन काम और तनाव के प्रबंधन कर सके ची।